Han ni mu lééni ka rootu yééma mu lhasini, ghuna nfé mbane nruu dhockan ruu dhockatini ni. Timoo mu lééni mbhuuru mu rootu, foo mu daadati kurma. Ndéji nruu nangh ni mbanangh né nsiighane, mu locka kaye kaa thoo. Mu toowume mbéghine bhééna, ni mu rootu. Yo ni mu rootu bhééna, ni waagna nsaa mhaakamoni, koduma yérma nditi mu rootu kodu dantane, rune mu la jiické dééma mu kanré malema, ndééma mu jiické mu boode. Ni mu sa féérine hajii ndééne, mu ringi dhockatine ghune. Ni mbééla dan bhééna dan mu tuntu, ni niirma yéma dan saa saame ni kama fuu dickma buughu mo, mu la thiini di fodo nuu mbaakatine. Mu kalanfo a mhuumu. Ghuna nfé ruu toowa nruu too ni.